Kalau makanan yang sa suka baru biasa sa dapat gampang itu kayak tadi ubi itu untuk satu kilo lima belas ribu itu <hesitation> lumayan karena satu kilo itu bisa dapat enam sampai tujuh ubi. Satu ubi itu bisa satu hari kita makan juga kenyang. Kenyangnya juga tahan lama jadi lumayan lah. Terus <hesitation> ada bunga pepaya sama daun pepaya yang biasa tong makan. Nah, itu tong dapat gampang yang tidak perlu beli. Karena sa juga lihat orang jawa di sini jarang makan bunga pepaya dan daun pepaya, sampai di pohon dong kasih tinggal begitu saja. Makanya kita biasa ke rumah warga di sekitar, minta, mereka ijinkan- dong ijinkan kasih ijin untuk tong ambil. Jadi tong biasa ambil itu bunga pepaya dan daun pepaya. Nah, itu dia biasa tong ambil, kasih bersih, dipetik begitu bunga pepayanya kasih bersih terus rendam di air. Setelah rendam nah bunga pepaya ini tong kasih picah dia dulu, kasih picah dia, kalau sudah picah kitong kan sudah cuci lagi itu kitong rebus lagi. Rebus supaya tidak terlalu pahit kan bunga pepaya sama daun pepaya ini pahit. Itu rebus bersamaan bunga pepaya dan daun pepaya supaya tidak ada rasa pahit. Nah, setelah itu tong angkat baru masak tumis dengan bumbu-bumbu yang sudah ada. Nah, itu yang kitong dapat gampang, makanan yang sa suka juga karena itu makanan khas papua orang papua juga. Nah, itu kalau makan dengan ubi juga enak sekali. Jadi biasanya seperti itu. Kalau misalnya makanan-makanan yang di warteg itu juga enak. Itu tergolong murah. Itu sepuluh ribu kita sudah kenyang. Kalau di papua tidak bisa itu, tidak kenyang itu. Itu cuma dapat nasi kalau di papua. Jadi mungkin makanan-makanan itu juga sama daun singkong. Daun singkong yang tong dapat gampang karena di sekitar kost itu ada warga punya kebun- kebun-kebun singkong nah itu kita biasa- tong biasa langsung pergi minta di dorang, itu dong kasih ijin ambil daun singkong. Nah, daun singkong ini biasa- biasa tong campur dengan bunga pepaya itu lebih enak lagi. Makannya juga dengan ubi. Itu memang sesuai dengan tong di papua punya makanan pokok, jadi macam <hesitation> itu juga mengobati begitu. Di perantauan mengobati tong pu rasa rindu tentang tong makanan yang tong suka ini, memang dekat dengan tong orang papua. Mungkin begitu.